Mullõ miildüs külh uma autoga kävvüq ja tegeligult ma kügi rohkõmb uma autoga. <hesitation> A tuu um rohkõmb tuuperäst, et ma ei saaq tõistmuudu. Et sinnäq kas ei lääq bussõ-rongõ, kohe ma taha minnäq vai sis, vai sis tuu ei viäq vällä, et ma piät olõma nigu autoga kättesaadav. Aga muido miildüs ütistransport kah, esiqeränis rong.